കാന്ദേദ ഥിന്ദി മദ്ദന ദ വനസു രാത്രേ ദ। വനസു നേദ് മുജേത് ഓവല വന്ജി ഏന്കു ബുദ്ര। ഏത്ഥിന്ദ യാന് കാന്ദേദ ഥിന്ദി ബുദ്പേ ഔ ദൈക്। പന്ദ രാത്രേ നമ ജേപ്പുവ ജേപ്പുന നമ യേദ്മ। ഗന്തേ അന്ദല ജേപ്പുവ കമ്മിദ് കമ്മിദ് യേല് ഇദ്ദി। യേദ്മ ഗന്തേ ആഥു ജേത്ഥിദു കാന്ദേദ ലേക്കിദു। കാന്ദേദ ഥിന്ദി നമ ബുദിഅദ ദദപുന് മദ്ദന। നമ ദൈരേക്തു വനസു മല്പുഅ കപക ഇത്ഥു പത്ഥു। ഇദ്ദു പത്ഥു രാദു ഗന്തേ പത്ഥു രാദു ഇദ്ദ് പത്ഥു। നാല് ഗന്തേ യേലഗേല സത്ഥി നമ ഉപ്വസകുല്ലുവ। ഇത്ഥു ഉപ്വസകുല്ലു നഗ നമ <hesitation> അരോഗ്യ। യേദ്ദ ഏപ്പുന് ഥുക കദമ ഏപ്പുന് രോഗപുര കമി। ബര്പുന് മദ്ദന വനസു ബുദിഅദ മസ്തൌ। <hesitation> പേത്തു അരോഗ്യല ഹലൌ ബദൌദു നന്ക കേല്സല। മല്പരേ സരിയ വന്ദു ക രാത്രേ ദ ബുദ്രേല ബന്ഗ। ഏദ്ദ ഇദ്ദു നമ ഉന്ദൈത്തു കോന്ത്രോല്ലു പുജിയോ।